Omusumaali korora gwa taaha omukiiti, nkakozesaa enyondo. Enyondo egyo, otekwaokwata omusumaali gwawe kurungi, oguteeka omukiti orundi nke omukibaaho nke kyo. Ottekaho kuba omusumali guyina orubajju orusongeire, no'rubajju oriterekereire na'bwekyo. Nabwekyo, no kwata orubajju orusongoreirwe no'ruteeka ha musu ha'rubaho, then omukono gummu ne'gukwata enjondo. Ne'enjondo naiyo eyiina embaagyu ebiiri. Eyine Orubaagyu oligiyambaho kuteera kandi eyiine no'rubagju oliyiina amaiino abiiri. Amaino ago abiri gaya gaya gaya gayambaho, gayamba omuntu arikukozesa enyondo kusikamu omusumali ogwo gwokuba oriyo no teera omukiti, kakuba oba oguteire harubaju rwekiti orota orata ora- orotagondeze gutahemu rundi kakuba oba oguteiremu kubi rundi wagutekamu gwaramara, amaino gano negakuyambaho kukoraki, kugusikamu. Nabwekyo, no kwata omusumali, no guteka kurungi ha kiti, orubaju rwawe nurwo orusongeire, mukono ogwakabiri negukwata enyondo, negutandika kutera obwo no teza enyondo orubaju oruterekerire kandi no kozesa amaani kusigikira nobugumu bwo rubaho rworikuteraho omusumali ogwo.